शून्य, दुई, चार, छ, आठ, दस, बाह्र, चौध, सोह्र, अठार, बिस, बाइस, चौबिस, छब्बिस, अट्ठाइस, तिस, बत्तिस, चौतिस, छत्तिस, अठतिस, चालिस, बयालिस, चवालिस, छयालिस, अठचालिस, पचास, बाउन्न, चौपन्न, पचपन्न, छपन्न, अन्ठाउन्न, साठी, बयसट्ठी, चौसट्ठी, छयसट्ठी, अठसट्ठी, सत्तरी, बहत्तर, चौरहत्तर, छहत्तर, अठहत्तर, असी, बयासी, चौरासी, छयासी, अठासी, नब्बे, बयान्नब्बे, चौरान्नब्बे, छयान्नब्बे, अन्ठान्नब्बे, एक सय, एक सय दुई, एक सय चार, एक सय छ, एक सय आठ, एक सय दस, एक सय बाह्र, एक सय चौध, एक सय सोह्र, एक सय अठार, एक सय बिस, एक सय चौबिस, एक सय बाइस, एक सय चौबिस, एक सय छब्बिस, एक सय अट्ठाइस, एक सय तिस, एक सय बत्तिस, एक सय चौतिस, एक सय छत्तिस, एक सय अठतिस, एक सय चालिस, एक सय बयालिस, एक सय छयालिस, एक सय अठचालिस, एक सय पचास